Djathi bardhë me mjaltë edhe me pemë menoj që osht njo prej zgjedhjeve ma t'mira për mengjez. Mandej vo t'zime me avokado, patligjon edhe ni copë buke t'pjekun, edhe kosin ose jogurtin me tërshan osht ni mengjez shumë i mirë se osht i pasun me fibra.